شوف، إذا صج يبي يتعلم، أهم شي يمارس اللغة يومياً حتى لو لخمس دقايق. مو لازم تكون محادثة رسمية، حتى لو يتكلم مع نفسه أو يسجل صوته وهو يحاول يركب جمل، بيصير شي مفيد. بعد، يخلي اللغة جزء من يومه، مثل يشوف أفلام أو مسلسلات بالترجمة، أو حتى يغير لغة التلفون أو التطبيقات للغة اللي يتعلمها. كل هالأشياء بتخلي عقله يتعود على الكلمات والنطق. ولا يخاف يغلط، لأن الغلط هو اللي يخليه يتعلم أسرع. أهم شي الاستمرارية، مو الكمال. والوناسة بعد، إذا حس إن الموضوع ثقيل، بيمل بسرعة، فلازم يخليه ممتع..